Pehkita nui ngong mu'king ho manni ongyori nong kara nehmoi konnarie tikite rangkoh heko motiruui tangakonokite rono uumuhenong manni roki tokuko nehwah umuhenong manni rokii iitahh. Tikongong pehkitanokite manni roki tiwo tikah imapako toku sihu ngong ho owo romo ne'war karako romo impa nahamo uuruhenong toku ha manni roki rokong muuhking pehkita nokite naahaiyong ooh manni roki pookong peh'kita nokite iitui nong tuii ihhmong karako romoki tikite raang koh uumuhenong nawa' tii owo ononokoh urii hukarongku nawa' hoi ngong aya no'hetong ho manni itahh uhuirong. Impah huukarongku monomaro manni roki kumaraherong monomararo tikii karako romoki itosu no'hetong akai ongoto ehkono iitung hoi ki ngong paapanu tirungoko namaku onne yewo ngawah ongyori nong kara iitui tuitumong naharong ong manni rokii pookong mu'king ong karako rommoki manni roki iitui pehkita nokiteng roki tiki i'mong pehkitanokite manni toku sengsihrong impah nii ho toku kukah nokongnong nehe ong aii me nokongong nehe nii toku pehkitanokite manni tiwo tikah, impa namarong nohurung nong aii manni ho ngong muuhking. Karako rommoki iitarie tii owo konnomo manni kuuko toku neh'morohenong, tii owo hamumo nawa' tii noruno hamumo nawa' po'morohenong nawa' owo tareirako romo aatopenong tii owo kongnomo impah nawa' namamong ongi nommai ponna monoramo ururako nahamo ururako ong tokuu nommai oworii ongii nong karako romoki nong ne'woi tuitummong. noru roki tiwo nong tiwo tiimamo unuku naahmuro roki ti no nohhno naamuro rokii tii kuu po'morohenong. Impa manni uuringiko tiwo tikah ongi nong hia konnomo numong nawa' piripiriki tii owo konnomong yii nawa' owoko heko mingming ngawaherong ongi piripiri mihenong miro nawa' turumarahenong hiipangi turumorohenong.